عندي بن خال واحد وبنتين، وكلهم أشخاص طيبين، نلتجي عادة في الأعياد والمناسبات، وهذا يعطينا فرصة نتواصل ونجضي وجت ممتع مع بعض، كلما نجتمع نحب نتشارك الجصص والأخبار، وكثير نضحك ونلعب ألعاب، حتى لو كنا مشغولين في حياتنا اليومية نحرص دايم على اللجاء، لأن الروابط العائلية مهمة وتعطي الشعور حلو بالانتماء.